Tellinguq pandas pistü sis, ku om määnegi korgõ maja, minkal om vaja tetäq välähpuul saino tüüd. Sis müüdä naid tellingit saavaq tüüliseq kävvüq ja kõiki ummi töid tetäq.